प्लेयिंग काड्स म्हणजे पत्ते नल्यार हिस्पिका। बुरग्यांच्या पोटान ती वोडल्यांच्या पोटान हिस्पिका ही सगळ्यांची खेलपाची टाइमपास करपाची आवडती गोष्ट। गर्मी असु हिवाल केवाई आम्हा संगलगंत यी गेम खेलपाक आवडता। चोरून सुधा यी गेम खेइतात नल्यार वोडली तपैतात। जुगार सुधा येच्यात मडतिन खेलांग जाता। एक टाइम पास करपाचो मुख्य प्रकार आनी माझ्या करपाक।